komiði sæl og verið velkomin í

fjöllum um Margréti Láru og kíkjum á súkkulaðisafn ég heiti

samkvæmt nýlegri rannsókn er heilsa milljóna barna og unglinga víða um heim í hættu vegna þess að þau hreyfa sig ekki nóg á föstudag kynnti

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin rannsókn sem var gerð meðal krakka á aldrinum ellefu til sautján ára hún var unnin í hundrað fjörutíu og sex löndum á árunum tvö þúsund og eitt til tvö þúsund og sextán samkvæmt henni fá fjögur af hverjum fimm börnum ekki næga hreyfingu daglega með því að hreyfa sig lítið stofna börnin og unglingarnir heilsu sinni í hættu mælt er með því að krakkar hreyfi sig í minnst klukkutíma á dag þannig styrkja

þau hjarta og lungu vöðva og bein og bæta andlega og líkamlega líðan sérfræðingur hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni segir að það séu meiri líkur á því að fólki sem hreyfir sig nóg á unga aldri líði vel á fullorðinsárum og komi þannig í veg fyrir ýmsa sjúkdóma í rannsókninni kemur líka fram að ástæðan fyrir þessu er ekki bara leti heldur vantar krakkana oft hvatningu

til þess að hreyfa sig eða finna ekki íþróttir sem henta það á við alls staðar í heiminum Margrét Lára Viðarsdóttir tilkynnti í gær að hún hefði hætt í fótbolta eða lagt skóna á hilluna eins og það er oftast kallað Margrét Lára varð Íslandsmeistari með Val í haust og varð í sumar önnur konan til að skora tvö hundruð mörk

eða meira í efstu deild á Íslandi alls tvö hundruð og sjö mörk hún er markahæsti leikmaður landsliðsins frá upphafi hún hefur líka verið eina konan á lista yfir tíu markahæstu leikmenn í Evrópukeppnum Margrétar Láru var árið tvö þúsund og eitt þegar hún var fimmtán ára hún spilaði með í b v til tvö þúsund og fjögur hún hefur spilað hundrað tuttugu og fjóra landsleiki og skorað í þeim sjötíu og níu mörk og tók við sem fyrirliði liðsins árið tvö þúsund og þrettán Margrét Lára varð fjórum sinnum Íslandsmeistari á ferlinum einu sinni bikarmeistari varð fimm sinnum markahæst í deildinni hér heima einu sinni í sænsku deildinni og þrisvar í meistaradeild Evrópu til eru margar ólíkar gerðir safna í heiminum til dæmis listasöfn

þjóðminjasöfn og náttúrugripasöfn færri hafa heyrt um

í Króatíu var á mánudag opnað sérstakt safn sem er tileinkað sögu og gerð súkkulaðis þar

hlusta snerta og auðvitað smakka Króatía er ekki eina landið þar sem

er að finna Belgar Svisslendingar Spánverjar og Þjóðverjar eru líka með slík söfn enda þekktir

búið er að opna stærsta manngerða skautasvell í Evrópu í Moskvu